<hesitation> khuvereo nende ofundu nomba amakhuva manyinji kalachiranga shivala fuvala ni fufwana vuvi. <hesitation> yokkhuranga ni kama corruption. <hesitation> fuvala funyinji fulanyolanga viongozi viongozi vanyinji she valakhola khuli kenyekhane tawe. Olanyola valavukulanga e mali ya ye jamii ama e mali ya vandu vandi ni, nivetsa khu yavo na shikenyekha kario tawe. Olanyola fuvala <hesitation> shi fulesundanga tawe. Kachira viongozi vefushivalakholanga makhuva shikenyekhane tawe, valakaukanga muclassi. Shivalakhola ka khwavaruma ta va valakaukanga raia vavo vala vukulanga e mali yino yosi nivera khu nivo ama nivara khu famiy yavo. Lenjera likhuva kama ndye lino, ewe usomire tsa vulayi vwene, wure mpaka ugraduati lakini sasa weshinta yeri. Khunyola eeeh ekasi yolakhola nochenda vuli mu ofisi olaulranga vari vari ukho nende tsyanga sasa kho wireva orii, esye kho nakhavula sheskulu embulakho e shindu shosi shosi na shino nisho shindu sha ndasomera kano niko ka nasomera khurula mu nursery nakhasoma mu primary nakhasoma mu secondary nakhasoma mu college ama mu university lakini valavaa valareva. Vari ochendrekho nende shina hasa kho wirevakho ori corruption ino ilawa kweri mmh ewe u nende vuchesi vwo khukhola shindu fulani lakini shololakho tawe kachira corruprion. Na li, likhuva lya khaviri ni ovusalama vuvere hasi saa yino nolenjira kama mu shivala shefu sha, sha kenya shino <hesitation> miesi chiviri cha anyuma yaa uloree a vandu vanyinji va vanyerwa nolola kama avakhana vavatira vavamika alafu vavasukuna hasa kho wireva orii vusalama vuno vuveree kweli. Alafu no, nolenjira fuvala funyinji fwanga iran. Fwanga palestina, vasi, security, eliye, sivamanyire wa vati tawe, security ivula onyolanga valopananga vene khu vene. Hasa kho wireva orire kalava karye, alafu likhuva lindi sahi uchui ivere mabaya sana, nolala kama mukenya mwefo muno, bidhaa yo fundu tsyapanda, onyola, esye nakhakuliranga makati tsishirinji kumi na tano lakini sahi mukati ni, ne tsishirinji makhumi sita nende tsirano, hasa kho olerevanga oriii kalava karie. Alafu sahi nalenjera kama efwe avene khu, khusiotsanga e shukari yefu khu nende tsifactiry tsinyinyi mu, mukenya muno lakini nolenjera e pei ye, ye sukari khuli shiri niko khulakaya ta. Sahi hata tsifamily tsinyinyi khunyola tsa e sukari navutinyu. <hesitation> vangwetsanga e chaita kachira sukari novutinyu. Alafu vusumaa vwosi khurakanga matuma etwe avene, lakini nalenjera kama ebei ya matuma, ovusye, kho olaukanga orii sahi khulatsanga yena, e, khulesundanga avundu kweli tawe maisha kubadilika. <hesitation> eshindu shindig hata nolenjera kama omufumo kwa elimu sahi shikuli kama kwavetsa ta yula sahi vandu valasomanga <hesitation> mundu alamala tsa <hesitation> nini lakini sasa ekasi yakhukhola evula <hesitation> ekasi yakhukhola yivula nolola viohana vanyinji vene vavere unemployment kasi yokhukhola yivula vasoma mpaka injerekha lakini naikalukha ama niyakhamala eskulu natsia yingo yilya shindu sho khukhola shivula. Alekhola tsa yao yilya shindu sho khukhola shivula. Alekhola tsa yao khandi vanza khulenjerana nende avovuli. Sasa vanza khwireva vari, khwasomia omwana no, no ukalushe tsa aryo, sasa unemploymeny yosi ilasumbulanga sana especially khu vijana ava vasoma lakini kasi mundu yaosoma shalalokonga e kasi yokhukhola ta sasa ala alapretanga ari ave mwifi mani nomundu wasoma.